Sj epj dj eyj paanoo a wcdze edziban ahorow hyehye mu no bi a, ibehia wo "beef" nam a wcanyam, gyeene, wo kyirefuwa, nkyen, nna paanoo nankasa. Ntsi ma ebjyj nye dj, ibotwitwa wo gyeene no na edze afora "beef" nam no na abc wo kyirefuwa na edze nkyen ato mu na edze "beef" nam a edze gyeene no afora no afora kyirefuwa no akyew, ewia nna edze akjhyj paanoo no mu nna ewie.